ku menshe ayo zokko ko zoi minna muni managshi kam o`ori si siyasa wanse tokauso dinni ko dayan ni to zaman tinda dayan ni ko yo zaman ya kamata guni milla ai somka inna ta e na ko en ko sai ku etti nani shi kanni mai mal fa jerai anin siyasa ya kamata ai na mu wano muntu kula to ki zuni ako abu kaiso kaa loka wena we a a zob she lifu ni damto ki lifu bobi bu ma i balle yo mo obcini balle yo dettijo ye gefe sabokka ka a siyasa kai so kone em kote zob she ye lifu ni ki ɓaɓa har dala har ele li kuman go ele li sede na fosi ola takarda da tim dalan ko guni ko ommu ta karda amman ki bei ni bo nan dinni go kansilan ko ciyaman ko dan majalisa dun gona dun ni ku man go zugon ni go bala i kuru ta an ta a be i wense ya kamata na mok su ko buze ko famfu ko miya andi bu loke ka kashe lihu ni daga si sai ma bano su sai ma kan saran ni sabog ka a duniya te kai so yab teno ko moi duk siyasan sa koi sa soni kunu so gaɓai bei kidi moi wansa ke nan muni ko alama ai moɗi ta siyasan sa mu muni mu banan ko bu se dai mu kol te eh no eh ka a dano ba kolte en ko eh ka`a kwalta en ko eh ka`a en ko eh ka`a amma muni go moɗi tal a ane ta kute we su dajiyabu ku wen ko eh siyasa temakon ku guni eh kaza eh kaza eh kaza bele kam kala kala mokkem su amma antu sosu uskabu mu balan su min ta billa mu inde bi na zoi inde ɓi dam ta mu gagarin ni mu kam asibiti bu tin da mu ka riya gagarin ni we si goni ishe makaran sai zonto riya to zon to riya mai ma mi i da kai so an malu bu. yomi duti nami koyarwa an millanmu ai malumu duk su kutiki hoɗan su go ta masanin su cikann ni an malu bu an an yoto bu to la lamba ko gani a ko kuti wa malu bu a ina lolo ai dole la lamba habri bano ko diko ko rokse ai mudishe handu malu bu mu diyya an di malu bu to ina na lolo dole mu habre mu ina rutabonobu an dei bu eno karatu bu ko ka moi ko ibu ba muni gaskiya mu seshe bone be siyasa saina lokaciola takadda dam i her goda we koraba te koraba te biyamu we muni din mu we muni din mu we muni din mu temake mu ena kaza nem mu em ka kaza mu em ko kaza ki ka fa si ki ka fa si asibir fa shike nan ku rabun ni si har abada yoto ma kom kom ni gam kun balle ku in bele nan gomkom ta mon som mo bu ta dunni damaturu ta dunni abuja a bano bu be soto a bono ta ka men som ko kuwa an tafeten ni me beno an ta a feten ni ko labar a dinni azare ti tiya. kano tiya wom muni durum durum mu fa an diya mu ishen mu fa sed mu bana ko di shen ku man ye na moni gunin ramto guni deyi bo no ni yam to na moni guni kuma na na ramtobuni sai dai moni emto sai dai gadda tu ka ai ku dano kanni leye a gamto le ki rabon ni amma muni gaskiya drok billa wei ye kwata kwata dem tuni kai so di bom ki jan ga wei se a kai so ka a moi dilla bu iskon ku kaba se bone to sabok ka dam fa muni kol she yam a fani siya sa mu kam amma fuzo yo dinto ko ki taki ke temaki mum ni belem mun taki belem mun taki don mara an ti kai so biyan yo an marak ki taki waran hai shi dak baiwa yom na an taki bu fa yo wotom ki ker to ki moi ko ai fete ni yam ai amman taki ni andi a wei te kaza kaza han sa i we ke a o ari a ko keje tu ko kuwa a mokin ni takin ki dajiya bu a moi se e anamki mutum yo te duk bok ki i dajiya bu woi taki ti ku amma woyin ku kaza mo weno ga wane kuma ki unto gwanin ta ki fuzo amma ma kani mi janga gashaka dogo abare janga dole don gaba a dotti no go